Ana´ niklama tayana tluwa kiwin nelan tastaknit lakgmakgan ama´ akit ne kakxilhnit ju´u nechankan laktsu puksnankiwi, lhkakankiwi, talaxkga, nachu kakxila ana nitawakga xipa, ixkiwi chalankan lan tastaka, nachuna wi matlukg , nawilapa wanikan kapulin kgalasni chu nawilapa wanikan chirimuya nachu makgalakan ne kiwin tayana o ne likuchinankan tasun nachuna wi tunu ne lakati litawaka xanat kgeskga wachi litasputla skururujaka chalankan tastaka nachu wi skururujaka wilapa akgxixitjaka, lankgajaka , y tu akin namakalaya matakuxtunanin ne lanka tastaka chalanka kukalhilh nachu este wilapa tapakuwi lhpaw y katuwa laktsu tawaka smukukanchaw wachi ama´ tapakuwi ix tachiwin luwan mango.

Akxni kin laktsu xwanitaw ix akxila nak kin pulataman xlakata xwi lhuwa kiwin laklanka kiwin , takuxtu xtatlawa lajgkgolon niti ix mawaka ama´ wanikan xkapaxikan xawat lajgkgolon xtalakgkuxtunan xtamakala manta nak katukuxtu nachu nix wi lhuwa putlaw nak tsu ktijia ix laktlawankan witi ix kgalhi ix akgchinchi xlin nak ix katukuxtu nak ix chiki o tu xlin nak akgxtakga ti sakgnan ana xmawakga nachu wilapa ti´ix chitnankan xtakgalhi puchitni xchankan chankat chi kin pulataman tunuta tuta wija lhuwa putlaw wi laklankga tijia nachu kgalhiya pupaxialhni wilakaja tilankga chu laktsukaman yan tachiwinanputun kintachiwinkan la ja´e tutunakú wakg ti talila nama laktsu likan laktsu puchiwin chi tunu kakilhtamaku la'e tamakgastakgnama lakchajan, lakchixkuwin sokg tatamakgaxtokga niti nilakatitun talamana wachi makgan xakakxila lipaxaw xtalatama lajgkgolon chu litalakgapasni chi lilakgaputsa lata tastakmana laktsukaman.

Nak kinpulataman chiki nema tayana wine pachiwixku la ixtalhawa lakgkgolon chi lata´ talakgxtapalinit witi talilhawanit xa chiwix ama´ tawani block nachu ne xa pinini wanikan ladrillo ne wakg xa chiwix lhawakanit nachu wilapa nema aktsukswit pa malukg, palhtakgala chu xta lhawa lakgkgolon makgan, nawi ama ne´akgstiwaka wanikan teja chu ja´u chiki nema tayana nak kin pulataman

Akit jé kmaklakaskin kintachiwin tutunaku kintachiwin lata ktilakgawa nak jae latamat kinatikun kintse kitamasinilh kintsiyuna kinapapan chu klistakli kit chi juu kuaja nak kin chik kakgalhi kinkaman ana akit kmaklakaskin xatachiwin tutunaku akgtun kilhtamaku wa maklakaskin akxni kkatachiwinan kinkaman tu klakaskin tu katatlawalh lata chi latawilaya nak akgxtakga akxni wayana , paxa tsokgnana wa ama maklakaskin kin tachiwinan xa tutunaku kinkaman natachiwinana natakatsi.

Akit jé klakgati lakglhman ktlawan wana klakgati, klakgati xpalakata akxni tlawana lan katsana tsukuyu xkgakga akxni tlawana akxika kiwin kgaxpata laktsu spitu tatlimana makglhkatsiya la tlawama un, makglhkatsipat lachichinama lakpuwanana lan jaxanana akxni tlawanaw makuani snun kimaknikan chu xkgakga tatsawajiko kimaknikan kinaku kgota chcuchut xkgakga chi wa chi ma snun klakgati chi tlawan ktsalana nak kilhtamaku